Me piaxan tutti doî comme strumenti ma gh'ò unna pascion pe-a chitara. Me ghe son ascì appreuvâ à seunnâla ma no ghe son arreiscia, no son abastansa costante e oua l'é tardi perché gh'ò e die tutte mäingraiæ, no gh'â fasso ciù.